Yinɛ san ma'ɛ ti ma san yeti n yeti n gã'arɛ mɛ gee ti daaŋɔ ka bɔna puti'irɛ puan, ge ti sɛla woo kina fine fine, ma ta'am gise paɛ gogo ayopɔi ge ti beere yilegɛ. Gee sansɛka ti la ana wuu daaŋɔ boi la, n ta'am ni gise wuu gogo anaasi. Yese, imma'asum duma ka'am yeti nɛrawoo nari ti a gise gogo anii daarewoo. Bala mam mi ti fu san nyaŋɛ gise gogo anii daarewoo, dinɛ n wan ana suŋa imma'asum puan la inganɛ puan za'a.